<hesitation> ciembre bajá vixhii té dakaxhichi va'a taxhí, vaxhi vaxhi ja vixhi va ihelo vaá ka diembre já, te dakani taxhi chí ihó vuelta diki kuilixhi kó davi, damani nukuan nde kundo té ki davii ki vuelta nguiyuá goyonya kuatando ku diciembre <hesitation> ja vixhi baja vi dini nguakanxhini dakaxi.